Ntaa ngó dii neī kɨtɨ n nei kamá ívi kɨtɨ ruva íví i tantu īō kɨtɨ íkamá ívi tanto kɨtɨ ne kui nté ka ntaa ngó d ne kɨɨ kamá í kɨtɨ iꞌvá thi kamá ine kɨtɨnntíkanani ɨvi dɨꞌɨ kúꞌu á kɨtɨ cī gá ne vevi kan ni tɨ un uni kɨmi pasu ne í kueꞌetɨ kɨtɨ á ne ñꞌ ña e ñitan fáꞌ si ce taꞌntína kɨtɨ mídikoo mí naniꞌene tɨ kɨtɨ ī vá thi kamá tɨ kɨtɨ ɨɨn skutɨvi kɨɨkɨtɨ ikama xi ká ne kɨtɨ n neināꞌnú viꞌ xi kɨtɨ xhi ga i kāmá kɨ́ꞌne tɨ kanekɨɨ kɨtɨ̄ í ruva xi ká ne nee kɨtɨ kuethi i dɨ́vɨ ɨ dɨ́vɨ ɨ nɨdɨꞌɨɨnu nú n nú ne kɨtɨ ne i dɨ́vɨ tɨ i ntíkanani ne tɨ ne kane tantu íō kɨtɨ ne ne kandɨꞌɨchi ka ne íō kɨtɨ ne ruva ciká ña é te ña é te ɨn ndukui ne tɨ kandɨ̄ꞌɨ nté ká tɨ kanɨkaxini ngo kɨtɨ enei kama xiká chá ne gini ngo kɨtɨ ne i ruva ciká nei dɨ́v ne tɨ́vi kane ī míi. Ió míi naxeꞌnu tɨ vií ti kɨtɨ takaéa ōdɨɨ kúchɨé ne té kaꞌnu naxɨꞌnu tɨ kɨtɨ ruva chika xá ne īó míi naxeꞌnu tɨ vi i ña ña te dana ni i ī mí naxeꞌnu tɨ kɨtɨkɨtɨ inaxeꞌnu cá ne koo nesú ne kɨɨkɨtɨ dɨ ka kamá dɨ ɨ ékɨɨ xé ne vevií kɨtɨ kɨtɨ cá ne iō tɨ́ che ña vevi vevi kɨ̄ɨtɨ che ne ñaꞌa vá thi īó má ña dɨ i ñaꞌ cee tāꞌantína kɨtɨviváthi listú dɨ váthi kama chi kātɨ ió ma ñá dɨ í te te tína che kɨtɨ iká ku ñaxin tɨ ne kane tɨ mí ntí xsi n n ñutu né lovi tɨ lovi tɨne lovi lovi ane kaíi kueetɨ kai kɨtɨ ne tína che ne mentaia kalovi tɨ ne kɨtɨ hé neꞌí kuéꞌetɨ kane neene uun nu scu kɨtɨ idɨ ka kama xi ka á ne nee inei kɨtɨ ntakaénakaꞌnu iko nesu cé vi ɨɨtɨtɨ́n ne tɨ kainúu kuéꞌén cí ɨ i ne kɨtɨ ne kueñú vi é kueñu hé ne duun kúci ka tɨ cɨ kueñu é ne emete ntio kañu ko kɨtɨ n vevi kɨtɨ nñaꞌ niꞌi ko kɨtɨ kane tɨtɨ kuéꞌen cin kɨtɨ īó kueñu ché vi i chiví ché vi chī vi xhé ne kɨɨ é ne. Kuii kaití na kɨtɨ xixi ñaꞌa ñd kávañadɨ ká va kántɨka xika tɨ ɨ chivi ché vi ne kɨtɨ tɨtɨ vá ti tɨtɨ́ ne kɨtɨ ene inakaꞌno nekɨɨ ō éno kaju kɨɨ vii d ka íko seꞌixééñg ne kɨɨko se iché éng ne kɨtɨ kueñúvi i kɨtɨ ne ne inakaꞌngu ne kɨtɨ chivi cévi dko īó ne tɨ́ ne ikantɨꞌɨ ntéka tɨ ió tɨ́ neiñaꞌa ñadɨ káva kantɨꞌɨ nté ka tɨ.